المؤسسة الخيرية اللي أدعمها هي مؤسسة رعاية الأيتام، أشوف إن هدفهم مهم جدًا لأنهم يوفروا الدعم والرعاية للأطفال اللي فقدوا أهلهم، هالأطفال يحتاجون إلى حب واهتمام ومساعدتهم في بناء مستقبل أفظل، المؤسسة تقدم لهم التعليم والرعاية الصحية وهذا يساعدهم على تحقيق أحلامهم، دعم هالمؤسسة يعني دعم جيل كامل